Äj gustatzäkpat wa'k setu titya'p aceiteji'k, ät jetyji'knhät se'tpa't säk, se'tpa't huevo, se'tpa't pollo, se'tpa't sopa, aceiteji'knhätumä por que jetij masti't kyejkapya bienh, es que avece manteca' tzyi'patät dolor äjtyä ntzejkoji, jiko' mejor nta'ntä mas nku'tpa jete 'yanhtyip aceite, se'tpatät sopa, se'tpatät arroz, se'tpatät äjtyä nku'tku jetyoji'k y que mas <hesitation> wakasis cuandotät jumpya usytya'p, kä'tupä sis tambien jetyojmtyät se'tpa wakutyät nkojtayu verdura, wa'kutyät jejtzye nkä'su.